<hesitation> Raha resaka raha magneno avy aminà <hesitation> raha pompohina eka aminay akagny ohatra hoe misy hoe batery le ampiasain'olona rehefa misy fety na hoe am-piangonana, de misy eka mampiasa tam-tam, iny ndraika <hesitation> matetika <hesitation> skoto mampiasa ananjy rehefa ohatra hoe magnano lasy igny z- milasy zareo, de misy ndraika ba- <hesitation> de misy ndraika amponga, amponga eka raha ohatra hoe olona hagnano fombafomban-drazagna igny tegna mampiasa ananjy satria regny hono karazana fagnantsovana esprit.